طبعا زي ما قولت قبل كده أن الفن يقدر يأثر على المجتمع بشكل إيجابي فهو يقدر يأثر فيه بشكل سلبي عن طريق أن هو يعرض افكار مغلوطة وافكار مش سليمة ويقدر يأثر على الناس نفسيا وكمان اجتماعيا ويقدر يزرع فيهم افكار تؤدي بشكل أو بآخر لحاجات سلبية وعوائد سلبية للمجتمع